Kua ɨ imbopupua, ikaviyae, kuako yaiporu vaera öïmeta ñanoï electricidad, pɨpe kua oparavɨkɨ, öïme iyepota, jokua aramoete jaku supe, jaema ɨ opupu aramoete